Yoshlar uchun oliy ma’lumot muhim, chunki bu ularning bilimini kengaytirib, kasbiy imkoniyatlarni oshiradi. Oliy ma’lumot jamiyatda yuqori lavozimlarga ko‘tarilish imkonini beradi va o‘z-o‘zini rivojlantirishda yordam beradi.